Ovacadonii ak tumieten mugu tan ovacado dursa sagale daabeni bukiseni raawoteni lafiit chireni duubatanii irdaabenie, lafiit chireni dubatan irnekenie sagalean nyaatenie ama rigenifa saa dibi, sagaluma. akum bisaani isiinen dukenie ak juisi midaaseni akas dugenie amo mar biri chireni raawoteni sagale irneketen